Kodi kodi ja ndiuuta'atiuni kodi ja na ndiuuta'atiundo kodi ja kodi kaajndo la'a tedi in ni ini ndaatniu'undo ndi'i ta ayiivi iondo kodi niixe'eni hore ja kuudundo tedi kodi kuudundo te ndiuuta'atiundo tedi niixe'eni inga ndiuu kodi ndaako'ondo tedi duaá iondo ndiaá ndiuu.